Ko'proq sayohat qilish madaniy <hesitation> almashinuvi-ni oshiradi, dunyoqarashni esa kengaytiradi <hesitation> va iqtisodiy taraflama rivojlanishga olib keladi. Biroq <hesitation> bu atrof muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi ham mumkin va mahalliy madaniyatlarni xavf ostiga qo'yishi albatta ehtimoli bor.